<hesitation> wajjib nyaanon wajjibaa inamma ak kennan kunkullin fonn hin nyattaa, manif nyataa enan fonnin sagalle <hesitation> nguvu innamat kannitu, horrirra duftu ,himmiyaa, nguvu dansa nammit kanne, amminen fonnin won birri inamma qarqarree, dub won akassissun kullin lazima annin silla waan darged hin nyadda. nnyanno issa dandee hinlakissuu annin tumieno issasun sila unnum tumieda